Allura më duket, ma mënd jetë midhe se zgarrar, se të ngrënërat çë i bujën mirë vistës jan per esempiu gjithë gli agrumi, gjith ata çë kan la vitamina C, per esempiu narënxat, edhe per esempiu karotet, <hesitation> më duket edhe tjerë frutëra çë te qi mument ngë më vijën.